á Ítalíu voru borin til grafar í dag og

ríkir í landinu forseti Ítalíu lofaði þjóðinni í dag að þeir sem ættu sök í málinu yrðu dregnir til ábyrgðar alvarleg staða er í þjónustu við fólk með heilabilun í Hafnarfirði að mati fjölskylduráðs bæjarins þrjátíu eru á biðlista eftir dagdvöl og sviðsstjóri hjá bænum hvetur heilbrigðisyfirvöld til að bregðast við talið er að um hundrað þúsund

manns hafi lagt leið sína í miðbæ Reykjavíkur í dag þar sem Reykjavíkurmaraþonið og menningarnótt fóru fram veðrið lék við hlaupara og aðra gesti í Eyjafirði hefur ungt fólk tekið við búskap á hátt í tuttugu bæjum á síðustu árum ungir bændur segja forréttindi að búa og vinna í sveitinni en erfitt sé að hefja búskap á Íslandi

af miklum móð þótt komið sé vel á sjötugs og áttræðisaldur meðal iðkenda er afi einnar bestu

í dag að þeir sem ættu sök á

í Genúa yrðu dregnir til ábyrgðar opinber útför var í dag en fjölskyldur margra fórnarlamba neituðu að taka þátt þeim þykir stjórnmálamenn reyna að breyta þessum

í farsakennda sýningu þjóðarsorg ríkir á Ítalíu og í dag var um helmingur hinna látnu borinn til grafar í fjölmennri opinberri útför í Genúa athöfnin

var tilfinningaþrungin og kirkjugestir hófu að klappa þegar presturinn las upp nöfn hinna látnu enn finnast fleiri lík fjörutíu og tvö hafa nú fundist látnir björgunarmenn fundu í morgun hjón og níu ára dóttur þeirra í

bíl fjölskyldunnar undir stórum

fjölmargir aðstandendur hinna látnu neituðu að taka þátt í hinni opinberu útför þeim finnst margir stjórnmálamenn hafa breytt þessum sorgarviðburði í farsakennsa uppákomu til þess eins að geta baðað sig í sviðsljósinu og eins kenna þeir stjórnvöldum um slysið brúnni sem var smíðuð árið nítján hundruð sextíu og sjö og afar fjölfarin hafi ekki verið sómasamlega haldið við forseti Ítalíu gaf þeim sem og öðrum Ítölum hátíðlegt loforð í dag þrjátíu manns með heilabilun og áttatíu eldri borgarar komast ekki í dagdvöl

í Hafnarfirði vegna plássleysis sviðsstjóri fjölskylduþjónustu Hafnarfjarðar segir að langir biðlistar séu áhyggjuefni og stjórnvöld verði að bregðast við tuttugu og tvö rými eru til staðar í bæjarfélaginu fyrir heilabilaða og þau eru fullnýtt þá eru alls fjörutíu almenn

fyrir eldri borgara í Hafnarfirði og gera þau þeim kleift að búa heima áttatíu eru

á biðlista eftir slíkri þjónustu í sveitarfélaginu þetta kemur fram í fundargerð fjölskylduráðs Hafnarfjarðar eru fjörutíu rými nóg í sveitarfélagi eins og Hafnarfirði nei það er ekki nóg enda eru biðlistarnir langir og beiðni og ákall um að að við fáum fleiri rými frá frá ráðuneytinu í

er vakin athygli á þeirri alvarlegu stöðu sem er í þjónustu við fólk með heilabilun í bænum ráðið skorar á heilbrigðisyfirvöld að bregðast við og fjölga dagdvalarrýmum fyrir þennan hóp Rannveig segir að síðustu misseri hafi ítrekað verið óskað eftir fleiri rýmum og stjórnvöld verða að framkvæma það er ekki nóg að stjórnvöld tali um að það eigi að

og styðja við fólk heima og styðja við þá þjónustu það verður að vera á borði ekki bara í orði Rannveig telur að hægt væri að draga úr þörf á hjúkrunarrýmum með því að fjölga í dagdvöl

ef við veitum góða þjónustu heim er ekki eins gríðarleg þörf eftir hjúkrunarrýmunum þannig við þurfum bara hafa þetta allt í einni samfellu þetta er áhyggjuefni og þetta er verkefni sem við erum að takast á við og taka öll höndum saman það eru langir biðlistar

höfuðborgarsvæðinu eftir þessari þjónustu miðbær Reykjavíkur skartaði sínu fegursta í dag þegar um hundrað þúsund manns lögðu leið sína í bæinn til þess að hlaupa í Reykjavíkurmaraþoninu eða njóta

viðburða á menningarnótt dagskráin nær hámarki síðar í kvöld dagurinn hófst á því að keppendur í Reykjavíkurmaraþoninu voru ræstir þetta er í þrítugasta og fimmta skipti sem hlaupið er haldið rúmlega fjórtán þúsund sex hundruð manns tóku þátt í hlaupinu sem er fjölgun frá því í fyrra en

þó ekki met varðstjóri hjá slökkviliðinu sagði í samtali við fréttastofu að hafi verið fluttir á spítala eftir að hafa örmagnast í hlaupinu þeir voru einungis sex eða sjö þetta árið en síðustu ár hafa töluvert fleiri þurft að leita læknis í hlaupinu strax að loknum fréttum verður sýndur sérstakur þáttur um

að hlaupinu loknu tók svo menningin við í blíðskaparveðri og það var margt í boði á Sólon söng Geir Ólafsson nokkur lög eins og honum einum er lagið og í bakgarði við Skólavörðustíginn skemmti

Ægisson börnunum íbúar við Grettisgötu buðu gestum og gangandi í vöfflur eins og íbúar gerðu reyndar víðar í miðbænum hvernig gengur að baka bara vel ljómandi

þið bakið margar vöfflur í dag níu kíló nokkur hundruð vöfflur já alveg örugglega

hvort það eigi að nota olíu eða smjör

gengur ágætlega hvernig mælast vöfflurnar fyrir mjög vel eins og þú sérð það er löng biðröð og búin að vera síðan við byrjuðum við Hörpu gafst börnum kostur á að feta í fótspor Páls Óskars Hjálmtýssonar er þetta ekki svolítið skrítinn skór jú hann er risastór ef maður

hvað geturðu sagt mér um þennan búning þegar maður er víkingur verður svo eru hér krakkar að berjast að fornum sið

vopnaburði það þarf

að halda rækt við gamla menningu klukkan átta hefjast svo stórtónleikar Rásar tvö við Arnarhól en þar koma fram margir af helstu röppurum landsins prins Póló og Hjálmar Írafár og hljómsveitin klukkan ellefu hefst svo flugeldasýning við hafnarbakkann herlegheitin verða í beinni útsendingu á RÚV og Rás

já ballið er hvergi nærri búið en minniháttar meiðsl brýnum fyrir fólki að fara varlega

hvernig finnst þér hafa tekist itl við erum rosalega ánægð þetta er

sólin valdi að taka þátt i menningarnótt að taka þátt i menningarnótt

hvet alla til að koma

í Árborg um nýtt miðbæjarskipulag er lokið og var kjörsókn nógu mikil til að hún sé bindandi verið er að telja atkvæði og niðurstaðan verður ljós síðar í kvöld íbúar í Árborg greiddu í dag atkvæði um deiliskipulag nýs miðbæjar á Selfossi bæjarstjórn samþykkti skipulagið í vetur en þá hófu íbúar undirskriftasöfnun sem knúði fram deilt hefur verið um skipulagið í þónokkurn tíma en hvað finnst fólki um að útkljá

á þennan hátt mjög

best að láta íbúana kjósa og þá er málið útkljátt þetta er lýðræði vilja ekki allir hafa það mér finnst þessi mesta vitleysa við erum búin að kjósa okkur stjórn

yrði bindandi fyrir bæjarstjórn þurftu tuttugu og níu prósent íbúa eða fleiri að kjósa

kjörskrá greiddi atkvæði í dag tæp fjörutíu og sjö prósent mættu á kjörstað en um átta prósent greiddu atkvæði utan kjörfundar það er því ljóst að tuttugu og níu prósent markinu er vel náð niðurstaðan er því bindandi fyrir bæjarstjórn hver sem hún verður kofi annan fyrrverandi framkvæmdastjóri Sameinuðu þjóðanna er látinn áttræður að aldri

annan lést í morgun eftir

stutta

í Gana áttunda apríl nítján hundruð þrjátíu og átta annan nam hagfræði og alþjóðasamskipti og hóf að vinna fyrir Sameinuðu þjóðirnar árið nítján hundruð sextíu og tvö hann gegndi stöðu framkvæmdastjóra Sameinuðu þjóðanna í tæpan áratug frá nítján hundruð níutíu og sjö til tvö þúsund og sex annan var ásamt Sameinuðu þjóðunum sæmdur friðarverðlaunum Nóbels árið tvö þúsund og eitt fyrir að setja mannréttindamál í öndvegi hefta útbreiðslu h i v í Afríku og standa gegn hryðjuverkastarfsemi kofi annan kom til Íslands í október tvö þúsund og ellefu í tilefni aldarafmælis Háskóla Íslands hann flutti fyrirlestur á hátíðarsamkomu skólans og heimsótti Hellisheiðarvirkjun eftirlifandi eiginkona hann átti tvö börn frá fyrra hjónabandi son og dóttur og átti fyrir eina dóttur þetta er erfitt en á sama tíma forréttindi segja ungir bændur á Norðurlandi á síðustu árum hefur ungt fólk tekið við búskap á hátt í tuttugu bæjum í Eyjafirði um áttatíu kúabú eru í Eyjafirði

fimm árum hefur ungt fólk tekið við búskap á um fimmtungi bæja til viðbótar er víða ungt fólk sem

starfar við búskap til dæmis með foreldrum og er fyrirhugað að að taki við á næstunni alls er þetta um þriðjungur kúabúa framkvæmdastjóri Búnaðarsambands Eyjafjarðar segir að svipuðu máli

gegni um sauðfjárrækt og kartöflurækt bú í Eyjafirði séu almennt vel uppbyggð sem skýri mikla endurnýjun þegar ég fór að taka þetta prósentum ég hefði giskað á í fljótheitum Hákon og Þorbjörg tóku fyrir þremur árum við blönduðu búi í Eyjafjarðarsveit þetta rekur sig vel og maður á í sig og og svoleiðis ég myndi segja að þetta gangi betur en ég bjóst við

þetta gangi björn og Kristbjörg sem keyptu bú í Hörgársveit fyrir nokkrum árum segja ekkert grín að hefja búskap frá grunni og gefur lítið af sér

þau fagna nýliðun í sveitinni þetta náttúrulega

að það kemur inn fleira ungviði bæði inn í skóla og leikskóla og gefur lífinu lit að vita að sveitin

að gera til að auka nýliðun enn frekar á landsvísu eins og með er aðallega að ná að fjármagna þennan pakka en í sauðfjárbúskapnum þarf bara að vera hægt að lifa af því til þess að menn leggi í að fara í

betri stefnu

þetta er ofboðsleg óvissa í dag allt hvað verðlag og kvótakerfi varðar þau geta þó ekki hugsað sér annan starfsvettvang oftast er þetta bara æðislegt þó það geti verið erfitt líka langir vinnudagar en að geta notið þess að sjá börnin sín alast upp í frelsinu maður stjórnar sér sjálfur og það er ákveðinn kostur svo geta verið í náttúrunni og með skepnunum þetta eru forréttindi frá næstu áramótum fá samkynhneigðir karlmenn leyfi til þess að gefa blóð í Danmörku hafi þeir ekki stundað kynlíf með öðrum körlum í

í fjóra mánuði heilbrigðisráðherra að þessi breyting hafi verið lengi í undirbúningi hún sé í anda jafnréttis og núorðið sé engin ástæða til þess að meina samkynhneigðum körlum að gefa blóð hér á landi er samkynhneigðum körlum alfarið meinað að gefa blóð með þeim rökum að þeir séu í áhættuhópi íbúi á Hólmavík hefur notað orðin heiðskírt og léttskýjað átta sinnum í veðurlýsingum sínum í sumar hann tekur daglega mynd af bænum og veðrinu og hefur gert síðustu þrjú ár Sverrir er á leiðinni að taka daglega mynd af Hólmavík bara tekin ein mynd á dag og ég skrifa með myndinni vindátt hitastig skýjafar eins og það er á þeirri stundu sem myndin er tekin og set inn á Facebook hvernig kom þetta til það er þetta stundum eru menn að rifja upp hvernig veðrið var síðasta vetur og ég er ekki þannig stemmdur að ég muni nokkurn skapaðan hlut maður er alltaf með og þetta vera góð hugmynd rúmlega tólf hundruð dagar og því tólf hundruð myndir eru síðan Sverrir tók að leggja myndatökuna í vana sinn ég byrjaði á þessu í mars tvö þúsund og fimmtán og það eru ekki margir dagar sem að hafa fallið út Sverrir þarf því ekki lengur að reiða sig á

til síðustu þriggja ára og gat til dæmis flett því upp að í sumar hefur hann átta sinnum skrifað orðin heiðskírt eða léttskýjað í veðurlýsingar sínar en auðvitað hafa komið einhverjar sólarglennur þar á milli maður yngist um mörg ár segir tæplega áttræður maður sem æfir

af miklum krafti á meðal iðkenda er afi tvöfalds meistara á heimsleikunum þrisvar sinnum í viku hittist hópur sem kallar sig Crossfit eðal þau veigra sér ekki við að rífa í lóðin og svitna þrátt fyrir að þau séu öll eldri en sextíu ára það er alveg á hreinu að æðið sem hefur heltekið landann spyr ekki um aldur sko ég hafði nú enga trú á þessu sko

þetta er bara ótrúlega gott kom mér mjög á óvart félagsskapurinn er æðislegur þetta er alveg meiri háttar flott fólk og allir að hvetja hvorn annan

er náttúrulega búin að vera í þjálfun frá því ég var ung stúlka borða vel ég er bara

nei reyndar bara út að leika mér eins og við gerðum á Akranesi nokkur í hópnum eiga taugar til íþróttarinnar meðal annars afi Katrínar Tönju Davíðsdóttur sem er tvöfaldur meistari á heimsleikunum í

hún býr nú og æfir í Boston en kemur nú á þriðjudaginn þannig að við verðum hérna saman í næstu viku já enginn gerir meira en hann getur en árangurinn hefur ekki látið á sér standa

verða sjötíu og sjö ára gamall finnst ég hafa yngst um fimm eða tíu ár ég kom hérna og var mjög slæm í líkamanum bæði með gigt og slit og allt mögulegt meðal annars gat ég ekki lyft hendinni nema svona svo í dag fréttamanni var ekki til setunnar boðið

í Finnlandi er nú að ryðja sér til rúms ný íþrótt það er nafnið lýsir íþróttinni ágætlega en í henni klæðast konur

kjólum og háum hælum og karlarnir fara helst í

síðan er skíðum smellt undir og arkað yfir mýrina keppendur ganga þrjátíu metra en það getur verið þrautin þyngri að komast í mark eins og þessar myndir bera með sér

að veðri í kvöld er útlit fyrir hæglætisveður og bjartviðri víðast hvar á landinu en á morgun snýst smám saman í vestanátt og þykknar upp á vestanverðu landinu skúrir í innsveitum sunnan og vestan til síðdegis á morgun og súld með ströndinni annað kvöld en hiti átta til fimmtán stig yfir daginn hlýjast í innsveitum norðaustanlands Elín Björk

Jónasdóttir fer nánar yfir veðurhorfur næstu daga hér rétt á eftir

á Ítalíu voru borin til grafar í dag og ríkir í landinu forseti Ítalíu lofaði þjóðinni í dag að þeir sem ættu sök í málinu yrðu dregnir til ábyrgðar alvarleg staða er í þjónustu

við fólk með heilabilun í Hafnarfirði að mati fjölskylduráðs bæjarins þrjátíu eru á biðlista eftir dagdvöl og sviðsstjóri hjá bænum hvetur heilbrigðisyfirvöld til að bregðast við talið er að um hundrað þúsund manns hafi lagt leið sína í miðbæ Reykjavíkur í dag þar sem Reykjavíkurmaraþonið og menningarnótt fóru fram veðrið lék við hlaupara og aðra gesti í Eyjafirði hefur ungt fólk tekið við búskap á hátt í tuttugu bæjum á síðustu árum

ungir bændur segja forréttindi að búa og vinna í sveitinni en erfitt sé að hefja búskap á Íslandi hópur fólks stundar

af miklum móð þótt komið sé vel á sjötugs og áttræðisaldur meðal iðkenda er afi einnar bestu konu heims þessum fréttatíma er lokið en fréttir

á sínum stað klukkan tíu í kvöld og alltaf á rúv punktur is næst eru það íþróttir og veður verið þið sæl